De uauacatl, uauacaxivitl, de alimoncuauitl, de uixcuauitl, uamochicuauitl, alcanporcuauitl, pirulcuauitl, pinohcuauitl noyehqueh, ruido de papuyah de papuyah, inon planta de papuyah noyehquih, planta de aloxox, aloxospouitl. ¿De cotlah ocsete noyiuqui tocoparouah? No nochi inon tocoparouah, de cuauitl tiquinpihpiyah.